Ghi hyi ndaka P’a kawai jarhin bu- bu- bu- bu- bu- P’a kurɗina caba sai ca hala ghi- ghi- ghi- gh ya U’mma wi kukusi khin suban Mbiyana, yahala ghi—ya bura wuayana, ko wuyam wani Lthinani ma subu ma zha wali kayani tiɗi ghan mbuyarana’a wunai ghadai dai akwai yi ya U’mmuʒi ɗi Nigeriyan, gwaunati ci ndaka P’a ghi- ghi kurɗin ta ʒau, tingha kayana yan ʒhahyin wali cina’a, babu bu kurdin dinna, wu ndaka kuʒa kurdin ba bakwayan pu sosai, wu ndaka P’usin yaya ya- wa kinusin. Ta biya P’iyatin ɗi Layina, ghani wa kwa wu kwa khin kurɗinaa hyi ndaka ga P’awi ma ghi P;aya, Ya tshighawu ma mi bu P’awa? Wu ndaka ɗa va wa kwa khin kurɗiny, amma ghan dai wa khin kurɗin tighiwi, ɗin ghi wu ndakhiya wi ndakan wu ndaka khiya kuʒa P’iyatin ba ɗi Layiwi, wu ndaka kuʒa ma har kalpun ma a ndaka dəau, ghingin miya, ghingin wa khin kurɗina ghingin miya ghingin wa khin kurɗina, ɗin ghi wu ndakhiya wu ndaka kuʒa kalpun ɗi tighiwi, wi ndaka ɗin ghi wu ndakhiya, wa bu wani?, wa kuʒa wa khin Jana, gma jani a ndaka ga ʒhawi wa kuʒa P’iyatin ɗi Layiwi, wu ndaka kiya kuʒa Uwi, wi Ɪcalpun badi Layiwi wa niya riʒima gma sosai, amma ghani wa kwa khin Jana wu ndaka kuʒa ƙalpuni, wu ndaka kuʒa ma gma kamu wa gwanau, wa P;iyau, tirwu ya ɗuva mubu P’awa? Wa sina wu ndaka ɗalthin ma wi sinaa yan Pa’awu. Wa kwa yan damawi (injiki) damuwawina khin khin wuyan wani hyi ndaka ga P’awi ua Ummi ya Ummu tirsnis, ya P’awu, wu ndaka (Pi) ya P’awi ɗi wi damuwi kaca kci ɗi tighiwi to ghingin wi kwa wi kwa, wa- wa khin kurɗunu, ghani wa khin kurɗina, wu ndaka ga kuʒa Piyatina, wu ndaka ƙuna tana’a, wu ndaka ƙina te’e, wa P’iyuwi wa ndaka Lthau, wa Lthu ai, ɗin ghi wu Lthwi, wi Sina dai wa khin jana, jani gma a ndaka khiya ʒhawi wa kuʒa P’aɗin ɗi tighiwi, harma wa khiya wuyani wa cati Vyawi wa ɗa gyishi sabo miya, wa kuʒa daɗi ba ɗi Layiwi.